<hesitation> Ny toetra tsy manam-paharoa ananan’ny orsa an-tendrotany an, afahany mivelona anaty hatsiaka de zao: amin’ny mafana izy mivoaka, de mihinana alongany izy, mihinana zegny laniny si, zegny raha itany oaniny afa-tsy le fantany hoe mahafaty ananjy, rehefa tonfa am'zay hatsiaka an, i hanina nohaniny tamin’ny hafanana iny an, mahavita ananjy mandram-pahavita ny hatsiaka mahavita havelomany, de volovolony koa ma efa matevina lasiteo.